जो कुंजेई सीखे भी ए ता तेस्के चार दरिया भी होन। तो तेतली पता चला कि ईजा सिखा नवा हो। सेया तेतली अगि रा चमके बदिया लागे या सेया सिखाया तबे एशा लग कि नवा ए कुइकी जो पुराणे सिखा ए तो तेतपदी सेई दरिया ऐ ना। जस दास का सिखाया होन तो टेटके बरोदी लाइन होन तो टेटसे आगी रा चलि पता की नवादा सिखाया होन।